Mampianatra ny zanako hitaingina bisikleta aho a dia ampahafantarina azy loha hoe mila mitsangana tsara ny bisikleta mitsatoka tsara de mila ma- m- voiziny ny pedala mba ahafahan'lay bisikleta miroso a de za mihazona avy ao aoriana mba tsy hienjera izy.